An atio pï cawa aboro, kinge tic adök më co yweo, ëka alwokara ëka anënö TV, onyo akwanö waraga.

Na lübërë kï kwan jö më pacöna nöthërë gïnï kï lwak.

Obedo yübö pacö bedo na leng, cwïnyö yugi ökö ëka lwökö gin më ateda na bara eketho ï keno ëka cem n'ëcamö mïtö obed na leng mënë odong mïtö eum wie ökö.

Ëcwö n'otii römö tic kï kï cem na bër ëka kï ngeo tio tic ëka lwökërë tïmö gin mörö na mëdö gupu më tëkö mërë. Ëka rukere na leng thon kinge camö cem na leng kï lwökërë ökö karë kï karë ëka obin ödöng kome na bër.

Gi woth na wel mërë yot rwök ënë woth kï tyënö. Ënë yot ködë kï ï calo pïën wan etye ï calo kany. Na lübö ënë bedo gali.

Yodhi na pwonyere ka jö na döngö ökönyö ködë paci më röcö ënë kelo öd yath na cwök, kelo cukul na cwök, Bang mënë më bedo na cwök.

An agöö atye kï gin göönö wer, agöö bul, ayëkö ëka atëmö göönö thon ökëmë.

An amarö nyalo cem anyala ka apuro öranga nwongo thon acwö with ökïdë mörö abolo ï kine ëk ka öranga öthöö nwongo öranga odong ka apuro abir apuro acwö nyim mörö ï kine ka abir öthöö nwongo nyim mörö dëpërë manön kite na an apuro ködë ënön.

Kwan ökönyö jö më pacö më twakö pï twak pï alökalöka pïën ka cë ï karë na nwongo an ba akwanö jïï ba ngei calö ngat n'ökwanö. Ëntö na calö ka kwan otio ökönyö, rwök mërë an kobedi abedo akwath, kom bedo akwath nwongo itye ka könyö jö, dhanö nënö anëna nï kwan ökönyö dhanö nï öwëkö ökwanö kobedi dong kwaöwa.

Köp adyer ka athïn na nyakö ökwanö, athïn nön nwongo pïrë tëk rwök ï dyere lwak na ën yaa kï ïë, pïën ka ën ökwanö, anyaka rwök mërë pïlö wi jö na ën öya kï ïë rwök mërë kaka mërë nï mïö bedo gïnï k'awaka rwök pïën anyaka parö pï paagï, pïën ën parö pï aya mërë rwök, ëka mïö aya mërë rukere calö münü.

Ëyö cukul na cwök kï kabedona mïö cwak n'opore both ëthïnö anyira k'awope.

Ëthïnö anyira myero öcïdh gïnï ï cukul. An acwakö thama nön nï ëthïnö anyira myero ökwan gïnï.

Cem më yot kom, mïtö with cem na papath. An arömö camö dëë öranga, dëë ngor, ëka kï ringo. Manu më gërö kom kür ïcwëë, ëntö ka dökï acamö apapaï, abolo, manu dökï obedo gin na gwökö koma kï dëk nökënë calö pot dëk manu obedo gin na gwöka kï ï kom two na papath.

Karë kï karë, an acïdhö ï öd yath ka nënö yot kom na mëga.

Öö athïn na myero amïï yath kudi, kinge dwe acëlacël pïën ëk ögëng ën kï ï cadö, pïën nwongo athïn raö cem mökö na papath ënë ën camö, na nwongo thon mana leng kede na bara öcëk kadi gin mörö këkën cuto acuta myero do amïï kudi, yath kudi ëk öcam.

Wan myero ebed na bor kï ngat na tye k'anyuth më two awöna apïö.

Kwan römö könyö jö më pacöna ëk ökwan gïnï rwök pï alökalöka ï yodhï më tic cïng onyo lok kï waraga n'ëcö both dhanö.